Iyo iyo nduwe agol gundo la sun nduwe nyi nyi sallago nyio nduhegi nelgume eh chalago meg echalago gawa lhan galgu ihan wa ihganeh iyo chagangoo gade wulu woki woro gade doge nrdaksafttun niro nhallamuni meng mossaftun megiyo me joloju ju iyo hallokoda milkukuni ilkuftungo megnyo hellongo gani wure ngo mgiyo ha eniyaso he hun allaman nilema hehuri ammal godango megiyogu gu gusaftun nda ndeemiyosoftun eniyanko aha eniyego na worogun am acharago alh nduluse de achalago alu amangu worogun sundda da megogo edodai wachl eni ndanggo nole iyo wula gugogu woi mmayo ya nykma whan nirodo usadufftun ndune saddo hakongo alama alaha whal gi ngo megigo hendudo danlake niro lamar angoso ao adigendo hall okoda hallo milkiko nu angiol megu hallongoda ildugu fttun ango awol mayo gola wosededu haldo gam da ndalya hallosodo uibuzabuzan gi yuchsu gobo jire gu niro ngara ndodo ilski hiya rogu algu idul algu bulum ko wuro jaguma amehelago ngounddu to niro yalsaftaye angol megu glu golu mahrru hallokoda llyagogi halddo gano halddo ipaseddose angol gwanengo tuagwwaji gwango woleya godulu to woleka tsehe kmani hey. Hallogo gani ngokma mulsafttun ungo maguyeh usafttun ko giuhan dama aha eniya so kayi eniyaso hallogundo gani emiya go millo gu alu do kab ah en hellugundo hau gam ebo efusosa yagi halougo gam ebo efugo walee ma jumiya kmani nandoso walema nusaftun alu ilyala noro ndalyasi fagnma hallo ngo nira niyilede fuwaka yaha ilfesiyi mulpeye yyo sunddu gok gosononl megu woga don meiki kuusso gol lammarahi goo gosadan gun wila wahan lekod yahey muduk yagda mundu hallango gani lafttu palda gowajiyayha sayi miyan kiko kiyankko gi wme enigasi na woleto sai noggu eniyabo na wolegualnmo eniyaso niro hallogun bardu da ndaldu gigu ndal doku mula do amma hallohgo ilpase to bullo mayanko pal ma awasi halddo llpase da nduwangol gwanmde kal mangoyogi misi halldo golludo si halddo gani undi doluya ndidulodu si halddo gani undi doluya ndidulodu wed wolude ndu niro ndalu ndildlohu wed wolkden ndu niro ndulu ndililow nejigo negigo do su sun hau agai asuro kunda gogi golu llam haragu go sogudo dameguyo nallogun llakey atch ahena ille lame eniyaso lame nirogunddo fagguma kunsso gosunddo gusunnsso dumsuguse nosodo muonnda faguma ah dagi dan ndilisigohol guluk ndisigng wure enigeso whre bulan malugumaso. Aahh hallogundo ilshago nilo iighago da ondu ha emyaso emyaso ndiliya nasan abo eifu so faguma ilyalogu niro arfuwankohy go hallo kodu illya goso haldo gani yuk ngo megu hallugo gano iigollema din yan kmani n daho mufsafttun alu mldiso mushegu megu musafftu ehh uehashima eniyaso emyasso ahh emyaso weyegunmo wiyakumo walli wasafttun washidu gu lafttu genju ke sayi niyango niyan ngo gorogun dahueniyaso haudo hallo ndalyagisn halldo gani do wokina unusefttun shawale wusehealw washdu miyako duga ahalloko ya gima kayi chiyaso eniyasu tallangun kap ma nendn halloguse enoyaso kayi ehiyaso angol woluma rasho du tseheyangol eutuso amma ajuso koggigi godo halssodo nduwe gochala go hodo kode landu kodu ndure gomangoyo lardu mayo go godini kun ech gobo halsso yal hallake mussaheyagol thesu lardu mayo wodim dige safttun ango su maja kurkkogu skayagokun amma hallo kodu il shago halloko ilshago ko adigendo gun gwole da golehe osehe alnyayeh mayeyougo mi ikun shade gagi kakuro hallo ilpasesi yajeh bulan hallden hallogi i pase nyike ndalu yayol hallado mangoyo tsotsoyalu kmani yagi yagch niro ha gun woro koma km omangoyo godu wol mayo gu gochalago gochalgo lardu mayo. Wuru haldogi ilpase ndangolgwanedo mula do sikema bowshing bowshingosodo duniyyanso juniyyansso mulado bawul suuso amma hallongo gani go chalago gomnagu lardu ongoyo godu lardu mayo gotehe gosa fttunn gi mehey gu endu hallongodo mi ikunngol shade gasi mikiki ah kayi bullan yanso buloso rashodu bullongo abo efuso allu nirmal ye nudu halloguso nendu alfurogo unsso safttu wadiyoyel neh nebodaga woro asuyoyema illsum nyo wwro halldo gahi da ndalyagu si yagima amehe ngamddu gi haiddo gani halddo ilpase do laftu palma talsokun gwengoso yaguma gi hallddo ilpase to si ja a haiddo sakalleka mulkukuntse angol megu uju burmo megu koh whe nore niro asurogo woll mayo tawsoludu kun ndawgurango holmaya jo ah holmayo asuro inakun adiya su eniso hha eni ahun gano chi ahun gan go gi hallddi ilpan edo ngo goro gade ndadulu wun yasina ahhelanga ngwhiddu umsso kan ndo ko halddo ilpase jo ndagumo angol gwanedo umtsosey umgo kmani afomo ikana gi faguma umyagul hallo gani umssumbi angol megu ah osi kahdo nandoom osongol megu osi kana di anguldodo kanadi jo ndawsi do do milukakuh baltu milyakun mula amma kokigi halongo ipase bowsi kanadi angol ngu gu so duban gi yalujuga siyogi ndule do alguji hah nanjow so. Gumdda golumddawo wedo ko adigendo hallodo niro ndodido duda ada didok agol noggan gi gogudan agol nogudado mughegu jire jilengudan dan goragudaya hey kayi bullan sso ndaliyaso halloguule ilshago mihakun ardiya edugusoma sayi miyagu miyagu ngoro ndalu amma gu hallogun ilpase nickagun ansuye yanga hallongo ilpase asirangi a manginyyo gi mosu maon madu manginyyo iyo pirodo egugu assanko so gani walla wolu go safttur ndo chalago idegogo ango oo <hesitation> gobo nwa mula noluasi nirodo godo faguma halldo gani andallyya sidigo ah bulo algu adegoyo ango odo woleye llbogogo lake illanako faguka do huda ndaldo halungo da itshar nyehi ilskku nyoko yagima amehelagu ngomddu <hesitation> niro ndawgu do yagima amehelaga nggandu holloudden mal bulbare ilpaseyeh halddo ilpase du atsise do dasi tshe dugi ashegal megu godunu echh goduna mahum chirsso bulangi malungo ow angoro ko la msunu wuru nollomgo gani do kundda mikle yakko gi ehh wure enya nda wok eniyaso wefem weferugu alu guda eniya so rashidu hallogundo ilshago. Ehni juwe go buku ango alu jige ayagin kaniya nirsomo yo niro alongoro gani jalchelo meguju gisu go gornngo ajiliji go chalogo ka goji gol mayo jiniro joham megu niro gani gungo goro kasoma ajamutu jun godo go ganiksodama junso moto sul gojo amma abo halsoju walle ja ajulima magiyo melugo aga agag me isin ne bo isun yive ronko isun jaliago su eh igummeajegise gashigo kur oma inji hallongoju base ju mibir su angobillagoro miman koyo yo lbirse lh mankoyoju akogu wale she ginda alloru mahuru goro ogashe illiwashi yamohan lame jasi sikeyoso jiyalla angoro yo uru tatain nogo ja barkeskesou allu jonja go niro josungon jata halung oro gani gani shago ju a nirsoyaye jaliji yaleda jau jilima bubu n sun fun sunjo go osu he anoma hanllonko kul ma musuegi buran maiginha jur ma igin mali guguru amma gingn janiyanso ehnise manginyo chni anso <hesitation> nanjo ju niro janjanoroju niro junhan ganisun ganisin da modilgo jo base sunja jandi ligoso jin so ja doldilgo jogo jik yin me gamjuju hallomyo hall my fagma yakkima imme gamju hallo gunju ashere halloyaliholo shago tal yai baseso imal shoigo agul megu megu gnja gnnali je hallongoshago gwasima kal hallongoshago gwasima kal hallongo shagoyo ju niro mu bogu balma dowaliso. Niro mulbogn balndodojo waliso kaniya yakkima kai yakkima ango gurmm bulosane yakki ya he kal anjumo ansuime yakui ma yaligi hallogunjo llya shago hanolbase jo juse angol kwahe tamum kal bale imkisosiso hallo go shagoju otto mu juligi kole ja moto mose alihegi go hauomodo gamitgi menyo ha menyo hauun gan jo enbo aifuso efaldane we safttun ngo nye hesunmtsey so yayeh bulan hallogun ganiso asuro assaftun an akikgi ahaduu yasir ahawwal gu adu horogun yayeh guhamo gusafttun mesiyo miyagosi kun whamo uchalago agendaho agahallongodo iyo aro hallongodo ilpasedo gogura wolleyenshi ngoro ngashima illuashi wuro yagima amehe ngamddu wegikanadi yagima amehe ngamddu kmani ahamo ngurno do halleye ilpase nyen ipase ipase dugu mstisteyayeh kmani akiseyangol gwanengumo nyaligi hallongodo gani yajamaa umsokanadi.